Kam-nde okpo-kpena. mma man nwo wona as dun mo oduk mo dowa danne mah echo-ka. amok ke-ndo dowa-ma-wechoka se rekima mmo chop. ke-ekpe-wa modowa-se. ndo-chi modop ke-ekpe-wa moyere esangha wedun. and kam yo kin de woma. kamgi okwa ottok ginde esangha edun nne-ede mtawa shawa iocha-ottok ku- ode ke ekpe-wa kam odagh 'm beh nchi mah ndop okwuribi ma-oyabin wa. fa achi ake-ke ewob fefur ode-fuh. ke-osi kam eyanha kin den-nsi nchawa-oh-chawa. edan kwu nne-ede nta- mina nche erese ndoma. ngri-gri omma eten. Kam nchi-nchi eten okwiri nsonbi. ottok osim makwu women anongh pam beh boh mma-kwu-kana agbuagh pam. ke-osi mi-nchi-ma-ndup ade-nwu-mna. osi-kwumina mosanghe osi-ekwun samina-ode beh. atogha ibon agbah. agbowe beh chip ake mmi itoka atene ake ma ebong. anima wana achare-ebin-awameh achare-ebin mah sao-bi Okima oruka-osuk-kireke. ogbowa ewona ma chip aduk. ima a chedane ake awuka. aduk mah abeb ojuea. aka-duka mah-chip. beh wonga. beh rora-ogbang--ogbang <hesitation> omman ekpo-kpa. beh wongha ake. abeh ka bu-chip. ti okpei-okpei aku yeh ewona aduk mah-chip. aka-duka-mm-chop. aka wongha chinni-timma ekpeh atogha ake-se-ewona. and aduk buh chip okpei wanne eke paph nha tora awongh ake. ka agbang-agbang kpa anang. Kam mi mbari ekwong cho-onom kwu mma cha-adane awake efe edong cha affa-kwa onongh beh asi-songh agban-agban kpa atta-kwa-onong bata akbowi edong ake. ye beh atini che adeh ruri ibi asuk. ka ose-kwu ma chadene akeb edong che-minawo wo kwu ma chadene mak ke edibe che. ku-nwa-nwa <hesitation> nten nchow se-didane ase. nagh a atta-se ogbang-ogbank ade-nwa kwa osi-orup ke-etem epiwu Mando-kwo-ode ikpi-kpowa sibmah anagho otta mwotima erima cha-ocha ottok. Kuma otuma ocha-ottok okwu se-osohm. ikpi-kpowa se-mma che-aden-ake-ke kwa otuma okwa-ottok. ocha ottok woya. beh jeden akeh se-agban-gban beh. Pera nna ageb onong odok-odok. onong nwo nowumeh mina-se-awa akka mina kwumo kwo-ke pabongha ke agban-agban ka-aa-woma bongha a bgbowu agban-agban bongha agbowo mase bongha ogbowa agban-agban sa bongh achi-dene ogbowi kwa atta. abongha kwu ke atta ogbowi bongha awo ke ekwire so akami agbowo kwa atta